amtan dhethee TV won dhurani dhawonof hiyo won amtan thaa athin dhawothu thaa thabnin kasjiru thaam dhurah fudhetha yenan won dhurani dhuraa dhawodhaa maana won dhurani won amtan kila siku unum dhargha ammo won dhurani dhadhee hindharguu won endelethu kas hinbekhu